Awei owei mebedene mo omesi metro me kpepena mekpekpede oso me do me da kel omene ovuvai me kel omene ovuvai me gede ovan mekpei puni mekpo amin medovese amin mo imone unoyo meita inum mahine iwinum mahine no baw metayo baw eyokrote me midajate movuuai me da hira dey ekime mabo kome dew ekiyo nu imoyo eyitole di baw mikro yankome obow mekro mene enum nu baw memene mu weima do me mikro vekobow te midate esi meta esi meyq meyi tole mida kroyi vone me minw wara oyeb ovai okono midey voneyo me yonetw mivone vresete te midera eni edite enimeda mese ina inum na me memene odee tre okonu mu <hesitation> ma- a motatol aweme inainum no meme mine kie iwini.